وحد لخطرا لقاو مفتاح ينجم يفتح أي باب، كان المفتاح في يد واحد إسمو أمين و كان عندو حلم كبير، قرر أمين باش يفتح بيه أول باب و كان باب نتع مكتبه قديمه مليانه كتب و معرفه، كل باب كان يفتحو يكتشف فيه حاجه جديدا لكن كل باب كن يزيد يصعب عليه و كل ما لقى مفتاح جديد لقى قدامو باب أكبر، كل مرا يحس عندو يرشا فرص لكن زادا برشا تحديات.